ña taku ña ntuyu yo ra ntyi santiu ña kita´n nùù itu´n ra ñaa yo´ra taku ñaera tanuu so itu´n a ntika ve´e ntoo a nami tuvintiua ña tantuntia kunintiu ra ñaa ñayora taku itu´n tu vita ra ta ni tuvintua ra kanintiu si´ñaa ka´a ña ntee ra sa´ra ña kitaa kuaña ña numi numi keta ña kua´ña tanuni sinu ña nu itu´n nùù tu ntakoso ta´asn sia ra nta ñaa kutu tee´so kita ña kuaña tyi ñaa kisia kutu´n ña kuaña ra ñaa yanu taku ntika ve´e yanu kunintiu kani ntiu ntuyu kutanii ñaa sa´ma ntiu kutani kuxtantiu kutani ra ikara sii´n ntuyu kutua tyi ña yaa kaku ntuyu ña kii ña taku ña ntoo ka tava na ku kita ra ñaa kosinintiu ri´a siá nako kuesa nta´ae na ko kuesa ra kane kane si káa ra sa´ra numi kita ña kua´ña.